پکوان چِھ سادٕ تہٕ دِلچسپ آسان، اتھ سۭتۍ چِھ بے مثال پہلو یتھ کٔنۍ زَن سیوِتھ آلو تہٕ لیفس ,اکھ روایتی نارویجین روٹی ۔ ساروی کھوتہٕ زیادٕ پسندیدٕ چُھ فیریکل، سست رننہٕ آمُت مٹن تہٕ گوبھی ہنٛد اکھ آرام دہ سٹو، یتھ واریہن پولن منٛز ناروے ہنٛد قومی ڈش قرار دنہٕ چُھ آمُت۔